ควรมีฟีเจอร์ใดเหรอ ควรมีฟีเจอร์ตรวจจับบัญชีปลอม บัญชีม้าจั่งซี้ เฮาสิได้รู้ว่าบัญชีมันปลอดภัยหรือบ่ปลอดภัย เฮาสิได้เพิ่มความปลอดภัยให้เฮา

บ่ได้ทั้งเหมิด เพราะว่า อย่างเช่น ถ้าเหมิดสิฝากเงิน แล้วข้อยสิฝากเงินจั่งซี้ ข้อยเหมิดต้องไปธนาคารคือเก่า มันบ่สามารถเฮ็ดแทนกันเบิดได้

จากที่ใซ้มาข้อยคิดว่า มันใซ้คือคือกันเบิดเดะ มันใซ้บ่มีอันใดดีไปกว่ากันหรอก เพราะว่าเวลามันมีปัญหามันใซ้มีปัญหา ส่วนใหญ่มันใซ้มีพร้อมกัน แต่ว่าใซ้ใซ้ใซ้ปกติ

น่าสิบ่แตกต่างเพราะว่าถ้าบ่มีแอปธนาคาร น่าจะมีแอปอื่นที่สามารถใซ้เงินได้คือกันจั่งซี้แหม มาทดแทนกันได้

ถ้าจากปัจจุบันกะน่าจะมีความกังวลเพิ่มขึ้น เพราะว่าอย่างเช่น ข่าวที่ออกแม่นบ่ ดูดเงินในแอป หลอกลวงในแอปจั่งซี้ มัน ความปลอดภัยมันกะน้อยลงจั่งซี้ ความน่ากะถือมันกะลดลง

น่าจะยังต้องเพิ่มอีก เรื่องของแบบการปลอมบัญชีจั่งซี้ บัญชีม้าหรือบัญชีจั่งซี้ ควรมีความปลอดภัยหลายกว่านี้ เพื่อที่ให้แบบว่า ให้เฮาบ่ได้โดนหลอก หรือว่าคนอื่นจะบ่ได้โดนหลอก

อย่างน้อยกะกะสองสามแอปนี่ล่ะ สองสามธนาคาร กะบ่มีความแตกต่างกัน โอนเงินรับเงินจั่งซี้ เป็นปกติ

เทื่อแรกมันกะสิยากอยู่ แต่กะไปนานนานมันกะสิเข้าใจเอง มัน กะสามารถกะกะได้ด้วยกะเอง

เป็นเรื่องที่ดีเพราะเฮาสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น มีทางเลือกในการเข้าได้หลายขึ้น บ่ว่าจะเป็นทางเว็บ ทางเว็บไซต์ต่างต่าง

กะง่ายขึ้นล่ะเนาะ แค่กะมีบัตรกะกะไปรูดปรื๊ด รูดปรื๊ด รูดปรื๊ด กะกะได้เงินออกมา กะกะเสียเงินง่ายง่าย

ถ้าเป็นข้อย ข้อยกะสิเลือกธนาคารที่ให้วงเงินข้อยหลายสุด เพราะว่าข้อยกะสิได้วงเงินหลายหลายมารูดไง

ข้อยมักใซ้บัตรเครดิตเพราะว่าวงเงินมันหลาย ข้อยสามารถรูดซื้อสินค้าซื้อของที่ข้อยอยากใซ้ได้

ข้อดีที่สุดของบัตรเครดิตกะคือ กะสามารถซื้อของที่กะอยากได้โดยการผ่อนไง มันกะเลยง่าย มันกะเลยสะดวก

ข้อดีของบัตรเดบิตเนาะ กะคือว่า กะสามารถพกไปได้ทุกที่แล้วกะ สามารถกดตู้ใดกะได้ เอาเงินของกะมากะ

กะสำคัญ เพราะว่าถ้ากะกะว่าวงเงินกะจักบาทแล้วกะจะสามารถ กำหนดได้ว่ากะสิกะวงเงินในแต่ละเดือนจักบาทจักบาท เพื่อที่ได้บ่เกินกะเจ้าของ

ข้อจำกัดในที่นี้กะหมายถึงว่า กะสามารถจ่ายเพิ่นไหวบ่ แล้วกะรายรับรายจ่ายกะเป็นจั่งใดในแต่ละเดือน กะต้องจำกัดปริมาณการกะ ให้เหมาะสม

มันกะสะดวกนะ แค่กะมีบัตรตอนนี้ กะสามารถไปกดเงินอยู่ตู้ใดอันใดกะได้ กะกะสะดวกสบายขึ้น

คิดว่าเหมาะนะ เพราะว่าเฮาสามารถควบคุมปริมาณการเฮาเงินของเฮาได้ คือว่าเฮามีหนึ่งร้อยเฮาเฮาเฮาหนึ่งร้อยจั่งซี้ เฮาสิบ่ได้เกินเฮาของเฮา

ควรมีเพราะว่าซุมื้อนี้เทคโนโลยีมันไปไกลแฮง เพิ่นอาจจะยังตามเด็กรุ่นใหม่บ่ทัน แฮงควรมีตรงนี้เพื่อสิไปบริการเพิ่นเนาะ

สำคัญแฮงแฮงเพราะว่าข้อมูลตรงนี้ แฮงสามารถยืนยันแฮงตนได้เลยว่าเป็นแฮงจริงบ่หรือบ่แม่น หรือเป็นคนอื่นมาแอบอ้างเป็นสิทธิ์แฮง

ควรแจ้ง เพราะว่าข้อยสิได้รู้ว่าปัญหาของข้อยน่ะ ไปฮอดไส ฮอดไสแล้ว ข้อยสิได้ฮู้ และข้อยสิได้ฮู้ว่ามื้อใดมันสิแล้ว

ข้อยว่ามีกะดีนะ เพราะกะสิได้มีข้อมูลยืนยันว่ากะโทรแจ้งมาเป็นไผเป็นไผ แล้วกะเป็นกะกะจริงบ่ กะสิได้มีข้อมูลตรงนี้ในการแก้ไขปัญหาได้

ควรมีหน่วยงานกลางบ่ ข้อยคิดว่ามีกะดี เพราะว่ากะสิสามารถตรวจสอบการทำงานของพนักงานได้ ของธนาคารได้ว่ามีความยุติธรรม เที่ยงตรงต่อกะบ่

ระบบการแก้ไขปัญหาของธนาคารในปัจจุบันเหรอ อาจจะมีความซับซ้อนยุ่งยากแหน่ อาจสิซ้าแหน่ เพราะว่าในระบบเพิ่นซ้าต้องท่ารอคอยเป็นระยะเวลานาน

กะสิรู้สึกหงุดหงิดเพราะว่าข้อยต้องรอนาน เพราะว่ามันต้องกะไง กะจำเป็นต้องกะ ถามว่าจิเฮ็ดจั่งใดต่อ ข้อยกะต้องรอแหละ เพราะว่าข้อยต้องกะ

ข้อยกะสิลองเฮ็ดเบิ่งก่อนว่าข้อยสามารถเฮ็ดเองได้บ่ โดยที่บ่ต้องไปติดต่อธนาคาร เพราะว่าข้อยกะดีว่าถ้าข้อยไปติดต่อธนาคารน่ะมันสิโดน

มันกะมีความน่ากะถืออยู่ในระดับหนึ่ง เพราะว่าถ้าเป็นเมลมาจากธนาคารโดยตรง ข้อยกะสิกะแม่นบ่ล่ะ ข้อยสิได้รับทราบ

ข้อยกะสิแจ้งไปในธนาคารนั่นแหละว่าเป็นหยังคือแก้ไขปัญหาของข้อยจั่งซี้ คือเฮ็ดให้ข้อยจั่งซี้ ข้อยบ่พอใจในการทำงานของเจ้าเด้อ เป็นหยังเจ้าคือเฮ็ดให้ข้อยบ่ดี

ถ้าเป็นไปได้ข้อยกะสิแนะนำ เพราะว่ากะบ่กะว่าอิหยังสิเกิดขึ้นกับกะในวันข้างหน้า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

สำคัญ เพราะว่าเฮาบ่เฮาว่าบางมื้อเฮาอาจจะเฮ็ดโทรศัพท์เหี่ย โทรศัพท์ตก โทรศัพท์หล่นอยู่ไสเฮาบ่เฮา ถ้าเฮามี ประกันมันเฮาสิง่าย

ให้ความสำคัญนะ เพราะว่าซุมื้อนี้เด็กน้อยแม่นบ่ เพิ่นเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา บ่ว่าจะเป็นประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ อันมันครอบคลุมเบิดไง ถ้าเฮามีประกัน

ข้อยว่ามันกะบ่แตกต่างกัน เพราะว่าสุดท้ายแล้วกะกะได้ประกันคือเก่า แค่ว่ากะจะเลือกซื้อกับไผ กับธนาคาร หรือว่ากับเป็นตัวแทนจั่งซี้

ได้เลยหลายแหละ เพราะว่าข้อยบ่ฮู้ว่ามื้อหนึ่งข้อยสิเป็นหยัง เกิดหยังขึ้นมากับข้อย ถ้าข้อยบ่มีประกันฮู้นี้แม่นบ่ ข้อยฮู้สิได้จ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์ บ่สามารถเบิกล่วงหน้าได้ ถ้าข้อยมีประกันมันฮู้สิดี

ส่วนใหญ่กะปรึกษาก่อนเพราะว่ากะสิได้กะว่า กะสิซื้อประกันหยัง มันเหมาะสมกับกะกะบ่

กะเคยได้ยินอยู่นะ บริษัทบางบริษัทแม่นบ่ บริษัทประกันน่ะกะบ่กะว่าเป็นที่มาที่ไปจั่งใด แล้วอยู่ซื่อซื่อบางเทื่อกะอาจจะแบบหลงไปซื้อหรือว่าบ่ได้ศึกษาดี กะกะเลยแบบว่ามันบ่ควบคุมกับสิ่งที่กะเกิดขึ้นมา

มันอาจจะบ่มีความปลอดภัยปานใด เพราะว่าบริษัทประกันนี่สามารถอาจจะเป็น ให้ข้อมูลเฮากับที่อื่นอื่นหรือว่ารั่วไหลเฮาได้ มันเฮาเลยเฮาว่าน่าจะบ่ปลอดภัยเฮา

มีเพิ่มขึ้นกะดีนะ กะจะสามารถเข้าถึงเพิ่นได้ง่ายขึ้น แล้วแบบว่าติดต่อได้ง่าย

กะบ่ค่อยดู๋ดอก ปกติข้อยกะไปธนาคารเอาโลด มันจั่งง่าย

บ้านเฮาบ่ ธนาคารบ้านเฮาเฮาดีนั่นแหละ เพิ่นเฮาแบบเอาใจใส่ แบบว่าถึงว่ามันสิรอนาน เพิ่นเฮาแบบยิ้มแย้มแจ่มใส บริการดีจั่งซี้

กะโดนอยู่เดะ เพราะว่ากว่าสิฮอดคิวข้อยแม่นบ่ ไปแต่ละเทื่อ ยาวยาว ท่าบักโดนหนึ่ง

กะน่าสิเป็นความเร็ว ความรวดเร็วนี่ล่ะ เพราะว่าไปอะมันท่าโดน ข้อยบ่อยากท่าโดนปานนั้น เสียเวลา

กะสำบายใจขึ้นนะ กะรู้สึกปลอดภัยขึ้น กะรู้สึกว่า เออ ข้อยท่ากะได้ ญ้อนว่ามันจะโดนจั่งซี้

เขากะน่าจะเฮ็ดหน้าที่ของเขาเต็มที่น่ะแหล้ว ข้อยกะว่าน่าจะเฮ็ดด้วยใจนั่นแหละ เขาถึงมาเฮ็ด

อันดับแรกข้อยกะสิถามพนักงานก่อนแหล้ว ถ้าข้อยอยู่ใกล้ใกล้ข้อยกะสิถามเลย

คันมีคำถามยากยาก ข้อยกะสิถามพนักงานนั่นล่ะ ถามคือเก่า

ใซ้ เพราะว่ามันสะดวกสบาย ใซ้มีโทรศัพท์ใซ้ใซ้กด กด กดในแอปเลย

กะบ่แตกต่างกันดอก เพราะว่าเว้าโทรศัพท์ มันกะเป็นการเว้านำโทรศัพท์เนาะ ถ้าเจอกะจริงมันกะเจอกะจริงแค่นั้น มันกะคนคือกัน ข้อยว่ามันกะบ่ต่างกัน ต่างกันแค่ตรงที่การให้การบริการ

บางเทื่อกะ ชัดเจนแหน่ บ่ชัดเจนแหน่ เข้าใจแหน่ บ่เข้าใจแหน่ เพราะว่าหั้นบางเทื่อกะบ่กะไงว่ามันต้องเฮ็ดจั่งใด กะกะต้องถามแล้วถามอีก

ถ้าไปแม่นบ่ มันกะสิกะ สิท่าโดนโดน เพราะว่าคนมันหลายกะ ช่วงเทศกาลนี่

กะคือข้อยว่านั่นล่ะ call center นี่กะสิให้ท่าโดนโดน ท่าแล้วท่าอีก อย่าให้ท่าโดนหลาย มันเมื่อย

ข้อยว่าน่าจะเป็นติดต่อธนาคารโดยตรงเลย บ่แม่นผ่าน call center เพราะว่ามันสะดวก สบาย มันเข้าใจง่าย มันสามารถแก้ไขปัญหาเฮาให้ทันท่วงที

บางเทื่อกะวางสายไปโลดแล้ว ผู้ใดสิท่าโดนปานนั้น ข้อยกะมีเวียกมีงานที่ต้องไปเฮ็ด

บ่สะดวก บางเทื่อข้อยกะบ่กะว่าเป็นแก๊ง call center หรือเปล่า สิมาให้ข้อยติดต่อผ่าน LINE เฮ็ดหยัง

มันสิซ่อยได้หลายส่ำใด มีแต่ว่าให้ท่าให้ท่าระบบอัตโนหมอกระบบอัตโนมัตเพิ่นนั่น ข้อยซ่อยบ่ซ่อยดอกว่าสิซ่อยข้อยได้ส่ำใด

คิดว่าน่าจะลงทุนเพื่ออนาคตเพราะว่า บ่ฮู้ว่าอนาคตสิเกิดอิหยังขึ้น แต่ฮู้ต้องมีเงินสำรองในการฮู้ อิหยังฮู้บ่แน่บ่นอน

ถ้ามันมีความน่าเซื่อถือเซื่อน่าสนใจ เพราะว่าเซื่อต้องการอยากลงทุนเพื่อสิได้กำไร

คึดว่าน่าจะเป็นเกษียณอายุ เพราะว่าคึดต้องการคึดเงิน ตอนที่คึดเฒ่าคึดแก่ คึดบ่คึดว่าคึดสิมีไผเลี้ยงคึดบ่ คึดคึดต้องมีเงินสำรองในการคึดของคึดเอง

คึดว่าน่าจะดีทั้งสองแบบ เพราะว่าที่ดินมูลค่ามันคึดเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อย ส่วนทองคำถึงแม้มันจะมีการผันผวน แต่ว่าอัตราการแนวโน้มอะ มันคึดขึ้นไปเรื่อยเรื่อยแหม

คึดว่าน่าจะเป็นเงินทุนสำรองหรือเรียกว่าเป็นสินทรัพย์สำรองที่คึดมีอยู่แล้วล่ะ คึดอยากไปลงทุน แบบว่าคึดบ่ได้เร่งรีบเพื่อที่จะได้กำไรมาในระยะยาว คึดคึดเลยสามารถเอาไปลงทุนได้

กะน่าจะไปหาข้อมูลทั้งในอินเทอร์เน็ต ทั้งในโซเชียล เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันกะมีบอกข้อมูล อ่า ทองคำอยู่แล้วว่าขึ้นเด้อ ลงเด้อ แบบนี้แหม กะกะสามารถเบิ่งได้

ข้อยว่ามันกะมีความกะถืออยู่ แต่กะต้องเบิ่งดีดีเพราะว่า อย่างเช่นในแอปพลิเคชันแม่นบ่ มันกะสิมีแอปนั้นแอปนี้ กะกะเบิ่งดีดีว่าแอปใดมันมีความปลอดภัยบ่หรือบ่ปลอดภัย เดี๋ยวนี้กะกะสามารถเบิ่งได้ เลือกได้

ขึ้นซื่อว่าลงทุนเนาะ มันย่อมมีได้และบ่ได้ แต่ว่าซื่อซื่อต้องเบิ่งว่า ซื่อลงทุนอิหยังไป แต่ข้อยซื่อว่า ถ้าซื่อลงทุนอิหยังซื่อตาม มันย่อมได้เสมอ

คึดว่าน่าจะสร้างให้ได้เพราะว่าถ้าคึดมีมูลค่ามากพอ คือสิ่งที่คึดลงทุนไปมันมีมูลค่าหลาย แล้วผลตอบแทนที่กลับมา อาจต้องคึดระยะเวลา อย่างเช่นลงทุนกับที่ดินแนวนี้ เมื่อเวลาผ่านไปห้าปีสิบปี มูลค่ามันย่อมเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว

ถ้าลงทุนถ้าเฮาเบิ่งดีดี ถ้าอันใดมีความเฮาถือเฮาเฮาบ่มีความจำเป็นที่ต้องกังวลอิหยัง

ข้อยคิดว่าควรสนับสนุน แต่กะต้องมีช่องทางในการทำมาหากินให้กะได้หลายขึ้น เพื่อที่กะมีเงินในการลงทุน

อยากลงทุนให้ชีวิตแบบสุขสบาย แบบว่ามีกินมีใช้ บ่ขาดตกบกพร่องหม้องไหน ทั้งบ้าน ทั้งรถ ทั้งลูก ทั้งหลาน แนวนี้

การลงทุนกะคือมีความเสี่ยง ทั้งจะกะได้และบ่ได้ แต่การออมเงินกะกะมีเงินออมของกะอยู่แล้ว กะบ่ได้บ่เสีย

แน่นอน การอดทนในการลงทุนเป็นสิ่งที่ควรมี เพราะว่าบ่แม่นว่าเฮาสิลงทุนไปแล้วมื้อนี้ มื้ออื่นเฮาสิได้กำไรเลย มันเฮาเป็นไปบ่ได้ เฮาฮอดบ่มีความอดทนในการลงทุน

ถ้าเฮาอยากได้ผลตอบแทนที่มั่นคงหรือว่าในระยะยาว เฮาอาจจะเป็นต้องลงทุนระยะยาว สำหรับข้อยการลงทุนระยะยาวเพื่อต่อไปในอนาคตเป็นสิ่งที่ข้อยต้องการ

ข้อยกะสิเอาไปกะในชีวิตประจำวันนี่ล่ะ ส่วนที่เหลือข้อยจะเอาไปลงทุนต่อ เผื่อกะได้กำไรขึ้นมาอีก

ข้อยคิดว่าควรลงทุนตั้งแต่ที่เฮาได้เริ่มเฮ็ดงาน เพราะว่าเฮามีเงินเก็บเป็นของเจ้าของ เฮาเฮาสามารถลงทุนในสิ่งที่เฮาต้องการลงทุนได้

ฮู้สึกว่ามันมีความเสี่ยง เพราะว่าฮู้บ่ฮู้ว่าหุ้นมันจะขึ้นหรือมันจะลง หุ้นมันสามารถตกได้ หุ้นสามารถขึ้นได้ตลอดเวลา

ถ้าเป็นคนสมัยใหม่เดี๋ยวนี้นะ น่าจะมักลงทุนมากขึ้น เพราะว่ามันมีช่องทางแบบหลายหลายทางให้เบิ่งหั้นนะ เฮาเฮาสามารถลงทุนได้ เฮาเฮาสามารถเลือกเบิ่งได้

มันกะสำคัญนะ เพราะว่าการลงทุนเนาะ มันมีหลายแบบ ทั้งหุ้น ทั้งนั้น ทั้งนี้ ทั้งโน้น กะกะสามารถเลือกได้ ซึ่งหุ้นกะเป็นส่วนหนึ่งในการลงทุน

คึดอยากลองอยู่ เพราะว่าการลงทุนหุ้น ถ้าคึดมีทุนมากพอหรือว่าถ้าคึดมีทุนในการเล่น ในการลงแนวนี้ มันคึดสามารถที่จะสร้างรายได้ให้คึดได้

ถ้าตัดการเรื่องรอคิวออกไป มันกะโอเคนะ เพราะว่าการบริการอิหยังต่างต่าง การให้คำแนะนำ เพิ่นกะให้คำแนะนำดีอยู่

มันกะสิกะแหน่ ถ้าคนหลาย เพราะว่าคนไปกะธนาคารหลาย ถ้ากะมาหันมากะตู้ ATM จั่งซี้ในการฝากเงิน มันกะสิรวดเร็วขึ้นมา

กะเคยอยู่เดะ ปกติธนาคารเขากะต้องให้ดอกเบี้ยอยู่แล้วแม่นบ่ ถามว่ารู้สึกจั่งใด กะรู้สึกเฉยเฉยนะ เพราะว่ามันบ่ได้หลายปานนั้น

บ่หลาย เพราะว่าข้อยบ่ได้มีเงินหลายปานนั้น ที่สิเอาไปฝากเพื่อเอาดอกเบี้ยธนาคาร

กะบ่เดะ เพราะว่าข้อยบ่มีเงินหลายปานนั้น กะข้อยเว้าไปแล้วว่าข้อยบ่ได้มีเงินหลาย ที่สิเอาไปฝากเอาดอกเบี้ยได้หลายหลายคือคนอื่นเขา

มันกะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเดะ สำหรับคนที่มีเงินหรือว่าอยากเก็บออม เพื่อที่สิเอาดอกเบี้ย

กะมีส่วนอยู่เดะ เพราะว่าถ้าข้อยมีเงินหลายแม่นบ่ ถ้าดอกเบี้ยมันได้หลาย ข้อยกะจะเอาไปฝาก แล้วข้อยกะจะได้เงินหลายขึ้น

กะมีล่ะเนาะ กะข้อยบอกไปแล้วเด้ว่า ถ้าดอกเบี้ยสูงขึ้นแม่นบ่ ถ้าข้อยมีเงินหลาย ข้อยกะสิอยากเอาไปฝาก เพราะว่าผลตอบแทนมันกะได้หลาย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

ข้อยคึดว่ามันน่าจะบ่ต่างกันดอก เพราะว่าธนาคารกับสหกรณ์มันน่าจะคือคือกันนั่นล่ะ

กะอยากให้เพิ่มขึ้นตั่วเนาะ ข้อยกะสิได้เงินหลายขึ้น แม่นอยู่บ่เจ้าว่า

กะมีผลอยู่นั่นแหล้ว เพราะว่ากะต้องวางแผนการกะเงินของกะให้หลายขึ้น คิดให้หลายขึ้น สิเฮ็ดหยังกะต้องคิดให้ดีดี เพราะว่าดอกเบี้ยมันหลาย